<hesitation> Karà ataony teknôlôjÿ edy amin'ny andra ziôty mampifankarikitry olo mifankalavitry. De izy koa olo mifankalavitry zen̈y anjara asanany mampifandray. Mampifankahita ndray tsy mifankahita sôra mivantan̈a fa afaka mifampizaha amin'ny alalan'ny apaily zen̈y amin'ny videô. Karà zen̈y.